أولا ، صباح الخير انهارده هناخد جوله في مدينه ريفيه بس المعالم الاثريه الي فيها هتخليك تتخيل هي كانت عامله كيف زمان ، إحنا انهردا في اللقصر ، و هنوديكم معبد من احلي معابد الأقصر وهو معبد الكرنك نشوفكم هناك ، ونشرح لكم مل حاجه بالتفصيل